ʻO Oktoberfest ka loina kaulana loa ma Kelemania. Aia ma ka mahina ʻo ʻOkakopa mālama ʻia ma Munich. A ʻo ia ka mea kaulana loa i ka hoʻolauleʻa ʻana i ka pia, ka meaʻai Pawalia a me nā hana leʻaleʻa o ke kāniwala.